Muntan sa diya shinkafaka mun busa duwul nuna kalaw mun arau mun mun va abi ɗahi mun busa shinkafa mun rere saɗaɗah muntansa diya dafa dukkakah munka manja ɗo du bararraka bararrakau mun kwa bisa shinkafa munkwa vuwabika muva shinkafa nuwu ɗe munhada ina manja ka mun hadaya kutu ɗe mun ha dau mitn vataku shike nan mun ɗiyau muntanuwa ɗiya fegain ba shuzuwaika muna diya di shinkafa ka shidi mukwa dawai ka mun vadi shuwatu tan su barufuka mun ara rufu ataku duna rufu kway na shinka mun ka kaduka ka mun vasubu ka mu kwakwu wa rufuka munda vahina gham koweki du tau.